Manahakan'izao moa Ñy mombamomba ny sakafo a Pôritigaly añy: Rozy ao mana ñy fomba <shushes> no ñy endriky iketrehandrozy ñy ketrindrozy, manahakanjay ñy fiketrehandrozy ñy fia, ñy legimy, aminy ñy fampiasà ndrozy koa ñy sôsy, rozy ao mana ñy ketriky mampalaza androzy5, manahakan'izay ñy balikahôo, ñy kalideveride.